الكلب يحتاج من ثلاثون دقيقة الى ساعة تمارين يوميا، عشان يحافظ على صحته ونشاطه. يعني تقدر تطلع في مشي أو تلعب معهم كرة أو حتى تركد وراه، كل كلب له احتياجات مختلفة حسب عمره وحجمه. بس مهم تعطيه وقت كافي يتحرك حركة تساعده على تحسين المزاج وتخليه سعيد وتحافظ على صحته أيضا.